Lokanga, lokanga io an dia karazagna raha mahadiny feo fahafantarako ananjy, dia indraika koa zany izy ampiraisina amin'ny raha magneno akeo na doboka io na gitara, na ino ampiasaina akeo, dia karaha mamoaka feo mahasara feo koa izany izy, mitovitovy izany ny asan'izareo mbany trompetra igny